نفظل نمشي نتفرج على فيلم وحدي أكثر، على خاطر التفريج على الأفلام هي تجربة شخصية ممتعة <hesitation> الواحد يجم يركز فيها بشكل كامل من غير ما يبهدل له شوية روح حتى واحد الواحد ينجم يعيش مع الفيلم يتفاعل معه من غير ما <hesitation> معنتها لازم إنك تحكي معهم بدى آخر تتفاعل معاهم وخاصة كيف دي البلاصة معبية يقول الواحد يحشم.